La juuj laa' re' junaj sa juuj ahpare' kiye' laloo' pan iximak'al awah ke kerik'ar ke wul modo nah najaa pan jenaj cha paat pan jenaj cha tinimit nim ke wul mood ja'ar na nahb'ee y ke jar ahlaloo' reh iximak'al